Ah mi fe afere ,mi yɛrɛ yafana dɛ, n'casan un wari na, n'cansan un wari deree na, mi fe afere ami ɛra ha sian, un vɛ gue, un vɛse un wari an un gue.